Zipper ɗiɗi waɗi e njiytaade laawol e dow ɓe nafaade e jemma. Nde eɓe njiyata, buuɓe e ɗiɗi nafaade njalti e ɓe hiɓe e laawol ngol, waɗi e ngal nafaade. Eɓe waawataa e hokka e ngol ɗe e tagude e ndiyam ngal.